اذا انت حابب تتناول طعام يكون صحي اكثر ممكن اني انصحلك انو تاكل سلطة خضروات ايي- المشوية او شوربة العدس او اي مثلا سمك مشوي ويا الخضروات او ايي- سلطة الحمص او اي- اكل يكون نباتي بدون لحم بدون ايي- دجاج ايي- و اكل ميتكون من الزيوت من الزيوت الضارة.